Kuleer fooyrankeejo hono naange en walla so maayo deeƴii. Ɗun e hono mun. Maa duu so foyre huɓɓaama kuran en. <hesitation> Jooni jooni kaa, ɗun nii ɓuri ɓadaade hakkillan, e ko mbawmi hiisaade.